<hesitation> Karazany lôko aloha an-dragno maro karazagny eh, fa any ho any amin'ny diman-jato mahery any satria ilay mahatonga azy maro andragnomamy misy dia misy koa ny ranomasiny ,dia amin'ilay lôko reo hafa mihintsy ilay agnarany amin'ny rano mamy hafa ilay agnarany amin'ny ranomasiny de zay mahatonga an'azy somary maromaro ilay isany.